kua'a-a ndeyu ni kee ñujñe te nduku naá na xiñu'u ye kɨjlɨ naá, xi na xi'yo ndeyu naá kaaso, na nijna'a ñayivi te ni kú ndaku kɨjlɨ naá, ye lo lujua ni ɨ́ɨ́n kɨjlɨ luxi ni kuu ndojlo, te lita naá kala tu've tuku xi na kexita.